<hesitation> Fomba ampiasain'ny voromahery i angofony igny ndraika: an'igny anamboarany raha, de amin'igny koa amotepotehany raha zay nohaniny a, de raha vao izy koa le mipetrapetraka ambony kakazo igny a de igny a itazomany kakazo.